Yu ta ña kadai comida ta nridaikutiajan ta ña kadai nruchí xanra kuchoín deen aña kadai tu nrivi ha u inga no ingañatá kei ho o on. aceite ta nru uuajan kuchoín, davaxhichí ta lia deen ta lia aciti kuchóntui chí odu nidatanña ne deen jan chí nrita ho o on. ngua deen jan ta kini va nruyu noata aceitejan ta u'ña nrota chí ho o on o lijerito ñajan ña ku kuxinro nra comida nikuni na kua ña ñajan ta nidajan kuchoín, xajan va kuchoín iin ni noa chí kee adiga nruchí ján chín deenján ta ke acitijan tukeadigata chín nrida ngutu ho o on. koño inga ño koño.